<noise> Gn'olo sambatsy! gn' olo faly amin'izay anagnany. <noise> Laha mana <noise> gn' olo tianao anao manodidina anao: gn ny anaky, gny vady, gny tampo raiky, i Aba am i Endry, gny fianakavia soa fagnahy. <noise> Laha mana ny raha niritegna tam fiaigna: mana tragno, mana tôbily, ndreky tsy manan-draha maro, <noise> tsy manan-karea; <noise> da misy avao gny fahasambara feno am zay.